. mme ñkpo mme ñkpọ ñanga and ndẽhẽ etokajen mme ñkpọ ama añwák se ñke sẹ akúd anye añemechid-ñkpo sékiñeke iném ñyien echid ikaña ñaúga ami ñdche etok ajen ade: ke mma máná ñkikúd ette ami, mana ñlikud eka ami, mana ñlikúd ntọ eka ami sikpoon ikañ ñyien echid ase adad ñyien. Mma bene añyeñ ñke ñkúd ammọ anye ade ñkpo inéméchid aññọ ñkak a ade ke úsúk ag̃wo mmọngȯáde adẽkẽ ehe emáné eligwọ ne imáná akpa. Anye ikudekud eka elitáñg ikọ ebañga ette ikidékúd anye eka amain eka akpa akpong anye alibem afulo úfen abọ, atukọ idem atuko atuko. utọ agwo ade atitúkọ idem ikpọñg na aliguọ nañga atónóke ewo ke afono anyii nwan anyie ajen idihe efok ñkpọ ke ade. Mme ñkpọ so ekinem ñyien echid ikána. . Ade ke mme mana ñwud ette ami, ñkikud eka ami, nkud nto eka ami. Mme bene anyin nked ammo echid ñded, echid ñded. Saade ufuá agwo mode adchẽ eki ligwo atelé enung elitie ñtélé anye ade eben ẹtóp enọ ajen ufọk ku umi anye aka eñung eue efiomo ki, kwasu-utọutọ úsuñg. Enung eben etóp enọ umi anye aka enung eke fiomo uwasuutọutọ usuñg. Awasi anám ake ami idéhé ke utọk usuñg ade. Mme ñkpọ sisi ndád ñyieñ echi ku uñwém tọnọ ke etoretók ké mme se ñlitie nkdé adede.